अगर गार्डन के देखभाल करना हे। त एक अच्छे माली के जरूरत पढ़ी। जो समय समय पर ओकर। पत्ती पौधा घास पेड़ ला काट के ओकर। ट्रेनिंग प्रूनिंग कर दही ताकि गार्डन सुंदर दिखे। आऊ ठंड के वक्त म जब पेड़ के पत्ती झाड़ी तब ओला भी साफ करे।